Ofu mbi oki nomwne, oki yemhe na ofu. okup nse se, sang na egafra. Nkup wue dey otue obha ojue na nya ya ka ofu mbi okare wut nna, nnkupwue nfam ka erie. Nnkok ndonyin na atue, ntem achi arung nkup wue se papa, dehe enare ejuwue nawut. na nkuwue nju ome, a na abhon ame ana anne ame chen chen obhase akare wut ekpin ji ra ka ofo ambi. Ekak agore akare atem se dehe enob ekare wut, ekare annw ndip nju amere chen chen. Enob ekare anne ngun chen chen ma abhinghe mbing eya. Enob ekare wat, nna enob ekare wat, nna enob ekare ngun. Nse. wue na ori nse yor ebhinghe. nse yor tat chang. Na agore ma okakha ka ofu ambi titi onok oyim he na ofo. Kak agore ama okariye. Nse na ari ye yo obhingha. se nse dehe enare eja ejue na wut ka ofo mbi eyhe.